घूमे ल पढ़ते जैसे हर हफ्ता हमन ला जाए के पढ़ते ए जग ओ जग आऊ ए हिसाब से बोलूं तो चार से पांच घंटा घूमने म निकल जायल। ए हिसाब से हफ्ता मे अठाईस घंटा।